í Reykjavík stranda ekki á því hver sest í borgarstjórastólinn segja oddvitar Pírata og Viðreisnar fulltrúar flokkanna segja viðræðurnar ganga vel og að samhljómur sé í mörgum málum sjúkraflutningamaður á sérútbúnum bíl verður á Þingvöllum í sumar til að stytta viðbragðstíma ef slys verða í þjóðgarðinum yfirmaður sjúkraflutninga á Suðurlandi segir nauðsynlegt að fylla upp í holur í

kerfinu ný ríkisstjórn verður skipuð á Spáni á næstunni eftir að vantrauststillaga á forsætisráðherra var samþykkt á þingi í dag tengsl flokks hans við spillingarmál urðu honum að falli hitaveituframkvæmdir Norðurorku á Akureyri kosta tveir komma þrjá milljarða og stærstu umferðaræðarnar verða fyrir miklu raski í sumar tveggja kílómetra djúp hola verður boruð á

Hjalteyri til að flytja meira vatn til bæjarins listahátíð í Reykjavík hefst um helgina en þema hátíðarinnar í ár er heima sjómenn verða fæstir heimavið þó þeir eigi frí vegna mikilla hátíðahalda þeim til heiðurs alla helgina

gott kvöld oddvitar Pírata og Viðreisnar búast ekki við

verði stórt ágreiningsmál í

í Reykjavík viðræðurnar ganga vel fulltrúar flokkanna fjögurra hittast aftur á mánudaginn fulltrúar Samfylkingarinnar Viðreisnar Pírata og Vinstri grænna komu saman til viðræðna í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti um níuleytið í morgun Magnús Ingvason aðstoðarskólameistari tók á móti þeim og fengu þau kennslustofu til umráða það var létt yfir fólki áður en sest var niður til fundahalda og þá þurfti að tryggja næði eitt af því sem fulltrúarnir höfðu sem veganesti voru hugmyndir að málefnasamningi sem annar bekkur í hafði sent þar mátti meðal annars finna möguleika á að rækta eigin menningu og tungu tækifæri til að deila skoðunum og vernd gegn ofbeldi hvort eitthvað af þessu ratar svo í málefnasamninginn er ekki vitað því lítið hefur frést af því um hvað er búið að semja og hvað stendur út af fundahöldum dagsins lauk laust eftir klukkan fjögur síðdegis oddvitarnir sem við ræddum við virtust

ánægðir með ganga

annað að sjá en

gangi saman með flokkunum fjórum það búið að ganga mjög vel þakka þér fyrir og hversu langt eruð þið komin með þetta við erum búin að fara svolítið á dýptina í nokkrum málaflokkum og höldum síðan áfram á mánudaginn þannig að þetta

við erum bara sammála í mjög mörgum málum og sjáum fyrir okkur rosa flotta og umhverfisvæna borg og

metnaðarfull í þeim efnum og það gleður mig mikið við erum að fara inn í næstu fjögur ár í vinnu hellings vinnu og það skiptir máli að það sé stöðugleiki og

góður andi til að vinna að þörfum borgarbúa og borgarbúa og borgarinnar þannig að við erum bara þar þegar spurt er um borgarstjórastólinn segjast þau ekkert vera farin að ræða skiptingu embætta málefnin verði kláruð fyrst að því að verða borgarstjóri ég hef

á undanförnum vikum að ég stefni að því en mér finnst hvorki það né eitthvað annað í verkaskiptingunni vera eitthvað aðalatriði og hin

tvö telja skiptingu embætta ekki sprengja viðræðurnar en Viðreisn hefur í öðrum sveitarfélögum gert kröfu um faglega ráðinn

ekki við fórum ekki af stað með það hérna höfum ekki komið að þessum samningaviðræðum með neina afarkosti og

hafa lýst því yfir að þau vilji ekki tæp vika frá kosningum eins og er er allt á huldu

sjúkraflutningamaður á sérútbúnum bíl verður á Þingvöllum í sumar til að stytta viðbragðstíma ef slys verða í þjóðgarðinum þjóðgarðsvörður segir þetta þjónustu sem þjóðgarðar eigi að bjóða gestum þjóðgarðsvörður og forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands undirrituðu í dag samning um að auka neyðarþjónustu í þjóðgarðinum bíll sem er mestu búinn eins og hefðbundinn sjúkrabíll verður til taks og sjúkraflutningamaður sinnir útköllum yfir daginn vegna slysa eða alvarlegra veikinda það eru ákveðnar holur

í kerfinu í utanspítalaþjónustunni eins og til dæmis hjá okkur þannig að þetta er leið okkar til að bæta í þær holur

og og styrkja viðbragðið á

strjálbýlu stöðum þar sem mikill ferðamannastraumur

mjög jákvætt að þjóðgarðurinn hafi tekið svona vel í þetta og hjálpi okkur

að bæta viðbragðið á þessum stað nokkur alvarleg atvik hafa komið upp í þjóðgarðinum síðustu ár til dæmis við köfun í Silfru Styrmir fagnar því að bregðast eigi við og hvetur ráðamenn til að íhuga aukinn viðbúnað til dæmis við Geysi Gullfoss

og í Vatnajökulsþjóðgarði kostnaður við verkefnið er um tvær milljónir á mánuði sem þjóðgarðurinn greiðir við höfum séð alvarlegri atvik og tíminn hingað frá Selfossi eða Reykjavík er alltaf hálftími til fimmtíu mínútur eftir því hve alvarlegt útkallið er það er töluvert langur tími að bíða kannski með einstakling sem er

viljum stytta hér tímann fyrir slík slík atvik leiðtogafundur Donalds Trump

þetta tilkynnti Trump eftir fund með

lauk nú rétt fyrir fréttir

fundinum fékk Trump bréf frá leiðtoga Norður Kóreu

bréfið mjög jákvætt og áhugavert en viðurkenndi

þó að hafa ekki enn opnað það hann hyggst sýna fjölmiðlum bréfið fljótlega utanríkisráðherra

embættismaður frá Norður Kóreu fékk síðast boð í hvíta húsið fráfarandi forsætisráðherra búist er við að

Sósíalistaflokksins taki við embættinu um helgina hefur verið forsætisráðherra frá tvö þúsund og ellefu hundrað og áttatíu þingmenn samþykktu vantrauststillöguna hundrað sextíu og níu voru á móti og einn sat hjá þetta er í fyrsta sinn síðan Spánn tók upp lýðræði árið nítján hundruð sjötíu og sjö sem vantrauststillaga er samþykkt á forsætisráðherra þrisvar áður hefur slík tillaga verið lögð fram en ekki náð fram að ganga fyrr en nú lagði vantrauststillöguna fram á mánudag vegna tengsla flokks flokks Rajoy við hið svokallaða

áhrifamenn sem tengjast flokknum nánum böndum voru dæmdir sekir í umfangsmiklu

frá árunum nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og fimm mjög var þrýst

að segja af sér áður en atkvæðagreiðsla fór fram en hann tók það ekki í mál

atkvæðagreiðsla fór fram en hann tók það ekki í mál

áður en atkvæðagreiðslan fór fram en niðurstaða hennar var fyrirséð eftir yfirlýsingar þingflokka eftir að úrslitin urðu ljós gekk

skipi nýja ríkisstjórn fljótlega þrjú hundruð og fimmtíu sæti eru á spænska þinginu og flokkur hans

hefur aðeins áttatíu og fjóra þingmenn og meira af stjórnmálaástandi í Suður Evrópu næstum þriggja mánaða stjórnarkreppu á Ítalíu lauk formlega í dag þegar ný ríkisstjórn undir forsæti tók við völdum tókst í annarri tilraun að mynda meirihluta með bandalaginu leiðtogar beggja flokka eru forseti Ítalíu lagði blessun sína yfir ráðherralista

en áður hafði hann hafnað einu ráðherraefni átján ráðherrar eru í ríkisstjórn en aðeins fimm þeirra eru konur stjórnarflokkarnir eru gagnrýnir á aðild Ítalíu að Evrópusambandinu Akureyri verður nær undirlögð af hitaveituframkvæmdum í sumar frekari virkjanir á Hjalteyri til flytja vatn til Akureyrar kosta rúma tvo milljarða króna á Hjalteyri búa um fjörutíu manns allt árið en fjölgar um meira en helming yfir sumartímann svæðið var virkjað tvö þúsund og tvö og er afar gjöfult enda fá Akureyringar um sextíu prósent af sínu heita vatni þaðan

eftir sem íbúum fjölgar

og fleiri hús rísa þarf meira heitt vatn en hitaveitan hefur verið keyrð á fullum

afköstum yfir köldustu vetrarmánuðina við höfum

það sem við höfum séð fyrir eins og boranir frammi í Eyjafirði sem tókust ekki

þannig að það var ákveðið að feta öruggu leiðina

og leggja nýja lögn út á Hjalteyri við hönnun

það er mjög líklegt að önnur akreinin á götunum hér úteftir Hörgárbraut og

lokist að miklu leyti í sumar þannig að það verður einstefna og síðan er verið að þvera hérna Borgarbrautina og annað slíkt sem tekur einhvern tíma

það er alltaf að koma eitthvað upp á sem við sjáum ekki fyrir með dýpt lagna þetta er mjög sver lögn sem við erum

þetta er heilmikil framkvæmd og mikið umstang Evrópusambandið hefur lagt inn kæru hjá Alþjóðaviðskiptastofnuninni vegna ákvörðunar Bandaríkjastjórnar um að hækka tolla á stál og

frá Evrópusambandinu Kanada og Mexíkó e s b segir Bandaríkjastjórn ekki hafa farið að reglum í málinu hún segist óttast að ef ríki heimsins fari ekki að settum reglum gæti kerfið sjálft hrunið

e s b segir sambandið þurfa að verja hagsmuni sína en tók jafnframt fram að aðgerðir yrðu í fullu samræmi

að því við fjölmiðla nú rétt fyrir fréttir að Bandaríkjastjórn myndi mögulega gera tvíhliða samninga við Mexíkó og Kanada Íslensk fyrirtæki og Íslendingar verða að búa sig undir breytta veröld þegar Bretar ganga úr Evrópusambandinu segir franskur Lafitte er sjálfstæður ráðgjafi og álitsgjafi en hefur starfað hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem ráðgjafi hefur hann meðal annars aðstoðað stjórnvöld í í samskiptum við e s b hann gefur lítið fyrir hugmyndir Brexitsinna um að Bretar kasti af

hélt fyrirlestur hjá Íslensk evrópska viðskiptaráðinu og Félagi atvinnurekenda í dag

Íslendingar verða að búa sig undir um aldarfjórðungur er frá því að samningurinn um evrópska efnahagssvæðið tók gildi lafitte segir að endurskoðun e s sé ekki það sem ráðamönnum e s b sé efst í huga

Mæðrastyrksnefnd er níutíu ára um þessar mundir forsætisráðherra keypti í dag fyrsta sem seldur var í tilefni afmælisins en auk hans eru seldir bæði

og bollar í fjáröflunarskyni Harpa Einarsdóttir listamaður gaf myndina sem prýðir munina Mæðrastyrksnefnd var stofnuð eftir að togarinn Jón forseti sökk árið nítján hundruð tuttugu og átta og fimmtán sjómenn drukknuðu frá fjölskyldum sínum nefndin sinnir í dag um þrjú hundruð heimilum í hverri viku gefur bæði fatnað og mat og hefur styrkt yfir hundrað konur til mennta listahátíð í Reykjavík verður haldin í þrítugasta og fyrsta sinn um helgina heima er yfirskrift hátíðarinnar í ár sem haldin er um sjómannadagshelgina og því ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi hátíðisdegi sjómanna hefur verið fagnað í áratugi og mikið fjör verður í sjávarplássum landsins og víðar í Grindavík er öll helgin undir en þar hófust hátíðahöld í dag og standa fram á sunnudag hátíð hafsins í Reykjavík hefst í fyrramálið en þar er fjölbreytt dagskrá eins og síðustu

ár skemmtiatriði við höfnina fyrir börn og fullorðna þar á meðal

harmonikkuball og skrúðganga og þeim sem finnst ein skrúðganga ekki nóg geta gengið fylktu liði með risaeðlum frá Iðnó að Austurvelli en þær eru á vegum hollensks leikhóps sem hefur vakið athygli fyrir afar myndrænt götuleikhús tugir viðburða eru á Listahátíð í ár hver öðrum ólíkari en allir með sömu yfirskriftina heima hátíðin hefst í Hörpu í kvöld með stórtónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem flytur eina

sinfóníu allra tíma hundrað manns í kór

hjálp frá erlendum gestum

bæði að geta spilað mjúkt og

bæði að geta spilað mjúkt og fallegt langt fram í júní

börn í öðrum bekk í nokkrum frístundaheimilum borgarinnar stóðu fyrir fyrst fylktu krakkarnir liði niður Skólavörðustíginn í lögreglufylgd og svo voru þanin á Ingólfstorgi keppt var í kappakstri en verðlaun voru líka veitt fyrir flottasta bílinn og öflugasta stuðningsliðið kappakstur getur verið háskalegur og einn ökuþórinn meiddist í atganginum duglegt hjúkrunarfólk kom henni til aðstoðar og fyrr en varði var hún

morgun gengur í vestanátt með súld á vestanverðu landinu fremur

svalt en sólríkt nokkuð hlýtt austantil

en átta til tólf stig vestantil Elín Björk Jónasdóttir

í Reykjavík stranda ekki á því hver sest í borgarstjórastólinn segja oddvitar Pírata og Viðreisnar fulltrúar

flokkanna segja viðræðurnar ganga vel og að samhljómur sé í mörgum málum sjúkraflutningamaður á sérútbúnum bíl verður á Þingvöllum í sumar til að stytta viðbragðstíma ef slys verða í þjóðgarðinum yfirmaður sjúkraflutninga á Suðurlandi segir nauðsynlegt að fylla upp í holur í kerfinu ný ríkisstjórn verður skipuð á Spáni á næstunni eftir að vantrauststillaga á forsætisráðherra var samþykkt á þingi í

tengsl flokks hans við spillingarmál urðu honum að falli hitaveituframkvæmdir Norðurorku á Akureyri kosta tveir komma þrjá milljarða króna og stærstu umferðaræðarnar verða fyrir miklu raski í sumar tveggja kílómetra djúp hola verður boruð á Hjalteyri til að flytja meira vatn til bæjarins þessum fréttatíma er að ljúka sá næsti er í útvarpinu klukkan tíu veriði sæl og njótið helgarinnar